<hesitation> Se veguara mbaeti jokua iporavi, porque yaimba retako oime guinoi vida, jar oimevi, jare oimevi guinoi tekove, yande komo persona reta rami, jayae mokoi reveko ikavi <hesitation> ñamaekavi jare jukurai yaiu tanto mimba reta jare yandeva reta, porque jaeretako <hesitation> jukurai yogueru, jare osirivetrravi, osirive yande jera rupi kua mimba reta, mbaetita yandeño yayembotenonde suguireta